شو هالإنسان ديما يقول الحمد لله ويحمد ربي على كل لحضة في حياتوا خاطر سبحان ربي لطفو محاوطنا من جهات الكل، أنا نجم لحظات لنجم فقول فيها إنى كنت محظوظة نهار اللى أمى عملت أكسيدو وخرجت لابسة على، صحيح رجليها اتكسرت امش سبحان الله ما ماتتش بالنسبة ليا أنا هاذي أحسن حاجة نجم حسيت روحي محظوظة فيها بالحق أن أمي رجعتلى.